Ny fanomezana tsara indrindra foana no fidinao, maninona no nataonao any lafo be, itony ve zao raha tsy mandany vola be, maninona raha ataonao an'ny le tsotsotra amin'izay izy ny amin'ny manaraka fa tsy tiako le izy raha hoe mandany vola.